Ny aniversera tiako izany an tsy voatery hoe eny amin'ny espace na toerana voatokana fa na ao antrano izany ary fa kosa mba misy hoe hoe mba tonga eo daholo ny namana, ny fianakaviana, miarahaba mirary soa dia efa mety amiko mifampizara mofomamy, dia izay.